Ha ty aksidan ty koa raha teña ahatara aña añy ampiasaña añy mihitsy; sady zao koa mbô nisy polisy nañakana añay koa. Sady mbô ela koa zao vao mety engañy pôlisy ty andea zahay. A- aleo tonga dia a- ampiomañiko avao ireo am-piasaña añy hoe ho tara zaho. Aleo andefa mesazy amin'ireo mba ahafantatry mialoha avao ireo amizay.